மனித திறன்களை மேம்படுத்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான நெறிமுறைகள் ஒரு சிக்கலான மற்றும் விவாதத்திற்குரிய தலைப்பாகும், அது சாத்தியமான பலன்களைக் கொண்டிருந்தாலும். சமத்துவமின்மை, சமூக சீர்குலைவு மற்றும் மனிதகுலத்தின் தன்மை பற்றிய கவலைகள் பரவலான நடைமுறைக்கு முன் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டிய குறிப்பிடத்தக்க நெறிமுறை கேள்விகளை எழுப்புகின்றன என்று பலர் வாதிடுகின்றனர்.